Ny tena ilà gny raha boky fasia sary iny zany. Taloha moa zany mbo tsy nisy gny talifony, <hesitation> fa rey avao zany ny fampiasà. Ka laha misy zany sary taloha rey, rey zany tsy tiatena ho trobo raha rey, satria misy, ao gny longotena fa tsy hitats- fa tsy hitatena sasy, mbo ao ny sariny la hajary amy rey amizay tsy trobo raha iny sady tsy simba sary iny.